Ñifowel jeeynge jogii ko huunde fooɗoore henndu <hesitation> jeeynge, tawa jeeynge nge waawaa heɓde doole. Ni woni ɓuuɓna ɗum, ñifa ɗum haa ñifa.